A hanka sai nangəta bambe afaŋa ne mangənəri dalhəya lokacəm bambe na patəretu ma ko najləməkəm tam ka ko nakfe ɗan yaye, nəjlawago bacə kəmarən aiduwon har ya jlawi ga- gakəmaran kwaya duniyau ka lahirau ka Kaka gəmewa kwaya ya təyara bəm gaɗe ka a bayəm. Koro ko gə nabetu sai əndan angətai. mdəngətəye ɗe alənyə sənu kwaya, aci <hesitation> aɗahwe gi barkan, na koro Kaka agəna ko bayan aronyi.